Re ma' nted ma' lo tama' zaor nchama' xe nak re nguda xe nak re xe nak nzid, iz nzid ncha ngud xanaka ngud yapa xanak re cho ngud lo ya', ya' jwa'n nchamaba' tamod nted thib ned ma' thib ned mbin thib ted ma nchama' re ngud ya'na xe nak re perika, nak re mne ma' chomod nn- ncha nzida mbay taga mod nted ma' nchama' jwa'naza chelen nted ma' loney lo ta ma,' nted ma' ncha ma' mne ma'na nu ma'ya nchay na ken kuanka linuy ma' jwa'naza nu ma' ya nted nchayza.